Sagale lilla woyan, sagale lilla daaba ishian rahisia aminen haraka won wolba won midafet ishin ijemt simay, simanii ak dakika shani ama kudeni mal bissan damfen, harakum daabete nyaate madia ijemtay, duumi sagale haraka lilla woyan ana an mogu tinti wodaaniti simay.